यो आफु भन्नाबाहेक अरु स‌स्कृतिमीगा हुनेले खानो बनागो त मुइले धेग्या आच्छी । सप्पैगा आआफ्नाइ तौरतरिका हुनाछन् खानो बनाउनाइ लागि । अब तेइ पनि अब कइलइ तनि नेवारी रेष्टुरेन्टमि गैन्झाइ अथवा यो मुस्लिमहरुले बनाउन्या कवाब सवाब बनाउन्या ठाउ गैन्झाइ उनीहरुगा केइकेइ कुणाहरु अन्धेर अ_अन्ठाणीगा लाग्दाछन्। जसइ अब नेवारहरुले अब तनी बारा सारा पगाउनुपण्यो चटामरी पगाउनुपण्यो या तिन्गाइ <hesitation> नमाइगा पगाया जसा धेक्किनाछन् उसइ तार कसरी तयार हुनाछन् <hesitation> अन्ठाणीगा लाउदो छ । <hesitation> तैभन्नाबाहेक पर मुस्लिमगा तनी मासुगा परिकार पगाउने बेलालै अब एक त मासु काट्या हुनोछ उल्टा तलम्बाहै । बिप्पे हणम्बाहै छाला निकालेइ हुनीछ । छिल छाला निकालेगी मासु ल्याया हुनाछन् । अब त्यो मासुगो परिकार पगाउनु पण्यो भन्यालै बिप्पे भाणामीलै पगाया धेक्कीनो छ । अब तनी मरमसला हाल्लु पण्यो भन्या च्वाइझ्वाइ हुन्या अरेर <hesitation> तसइ झर्रोपर्रो अरिबन हाल्या हुनाछन् । तसरी तनी तन्गा तनी पगाउन्या तरिका धेग्यो भन्या कसा हुन् कसा अण्ठाणीगा हुन् भनि मान्निनो छ मान्नो छु मु।